Gwaɗa nawa ya gwada slana uvahaya hva <noise> na ina hesaya tsatsapa gna muna kurkwa futina ɓewe, <noise> kurkwa mgaputan bugatagha kanawa magatama udu kurmaga bakata, bakata kalen mhga kada, <noise> mnguluko mn nagin skebe avlalidada yin da slin dla dzayin uda na hinyin, vita da uɓəl tuzhin kukhe, dzeb da muhga zhəɗal vita la mahavaha həve ta hve kaga, vita vita dadaman uzhinha, ko zgunhade ko dahel haɗe sada sa dahokarna magal ba makaranta skebal uzhizhi amana tala tala bol smogo, man gulakwali nagin uvla li dayin dali jijayin mai uzhm kah na hal so yo vdn janga kadawo gwaɗa man da karda korin mna. Gwaɗa takarda zugan hesa huhun amde matan uzəin kuhe <noise> age ne gwaɗe golo, zamana tajebunna. Ta gulukul na baɗavaga un duniya! Kag zaman sata gulen ne kwaɗ ne, vurka mihaha, uzinku he ya golna ha na han da jeba udure, sei zugunhere we snanta laapa udu jeb tagma. Kagla malha malha mna la ta dono, a mavaga kwaɗna n lavalal mihaha, gaga mihah gulen ai kag ni <hesitation> ko ha mihah ndo johəl kagni wei wei yet da dah hga dadada tot hga, wga nane ka mihaha marak be dadahga banure aha marak wo aha zdal re kazɗal guten aya ha zɗal gulen ha marakure aya wan njuka waya gagna njukan duniya ne sma. ha nda dovəl dovəllo ka golo da huna mihahada magn takarda ɗakana <hesitation> mar kusa shiɗe ma mɗatin matahn zɗala shiɗe niɗe miha zaman ɗakan gulen unzamana muwa ɗakana kananə Made mnana nɓawa dan takarda guten al mihahan ama ske ba zhi zə yana wurna ta hvtuta mihaha nda li i hngi ndali ɓremi zugun ha gulen hiye ta hvd na han higa kuten, hahali wiraka aha ya bura duva aha ya bura duva aha ya bura biwa haha babari, haha mbikala, haha zhikwan nda ndapa3aka tan. Kəmadne mana uda slina matakaya made mana maya uda ma nau hami haha ya tulina uvaha uda manata zuganha gaten mavaya vita, sla sliya da pha mihaha mna uzhin kuhə gwaɗa umaya go slo kehan gul man snatahan gul mn thlana makan sna vuntahan gul ta puh tahan da mahgah zə ɗal a a juwahan ndawama guleyen lamun lamun haha ududa mananata asuna mtaka, aha skulwa, vita a mana mana viga Aha uzhin kawhe ta gwagwava da mun mtaka, ala graha nda alən graraha kman t han hoka zugun ha guten alan graha nda alun kmathan. gulda mog zmana jeb nda muvaha, e zmana mene vi vitaa thluma ko svde gul ta kwa rufta ka juwa gtini e vmanniga golo na gzən kuwhe nɗa gwavuvta nda lun zugunha fitunda nda jebal uvaha mene golo zmanine vite slima ko svdo golo ka da whelha da hak grantan unda ta magu thli na tagwa nda kmatha tan yo vita glahva uzhinka glahvana na nda da javu graha nda lan kamathan ta gwahvul tawa lan samunja, tawalan ngwaha, pugata tutimi nda jebun mtaka gul nda kasahva gra nde kinate, yo zmane da mogo jebun uvaha me ne gothlo kdla aha ududa uazu gan ha ta pus magwa mahga mene golo Gul da gwagwahva alunda ta pus makwa zugaaha kasa gra nda kamatatan gul nda kasa gra gal nda ɗawa tuudu, vita zman mna na gul nda jeba uvaha mene <noise> or gaza gothe e zugune yo zuguna nda tsaka luvta greni nda kmatini gul na kwarata la dinin magwa a a magwe ndata sɗeni muna na ahan zman nda mogo muhgan mbaɗa fit gaza, kaɗa bata da ɗawan uda, kwar ɗa gothlowo gagnai ne zɗayin to gli zugun gulen da jeb kwara ta la mbini gata ɗawa ta greni <noise> guta tsir sarti gulda dzebda